ටොයෝටා හොන්ඩා ෆෝඩ් නිසාන් මැස්ඩා කියා ෆෙරාරි ලැම්බෝගිනි ජගුවර් මර්සිඩීස් බෙන්ස් බී එම් ඩබ්ලිව් අවුඩි පෝෂ් ටෙස්ලා රෝල්ස් රොයිස් බෙන්ට්ලි ඇල්ටෝ මහින්ද්‍රා ටාටා